atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið skoðar nú hvernig breyta megi öllu regluverki um innflutning á kjöti og fleiri landbúnaðarvörum eftir dóm EFTA dómstólsins í vetur málið hefur verið í forgangi hjá ráðuneytinu frá því dómurinn féll ástandið í vegamálum verður ekki leyst með bútasaumi og smáskammtalækningum segir formaður umhverfis og samgöngunefndar

Alþingis sem vill að hærra hlutfall ökutækjaskatta renni beint til vegaframkvæmda veður eins og var á Vesturlandi í dag er ekki fyrirsjáanlegt aftur í náinni framtíð segir veðurfræðingur hitinn fór yfir tuttugu og fjögur stig á höfuðborgarsvæðinu og enn hærra á Vestfjörðum sérstakar hafa slegið í gegn um

kona notar um tíu til tólf þúsund stykki af tíðavörum um ævina bítillinn Paul McCartney kom aðdáendum sínum á óvart með ókeypis tónleikum í hinum sögufræga

tónleikarnir voru tilkynntir með nokkurra klukkustunda fyrirvara og mun færri komust að en vildu

gott kvöld í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu er nú til skoðunar að afnema fyrir innflutning á kjöti og fleiri landbúnaðarvörum eftir að EFTA dómstóllinn komst að því að hömlur ríkisins væru óheimilar sinni stjórnvöld ekki skyldu sinni og bregðist við dóminum

gæti ESA höfðað annað samningsbrotamál á hendur ríkinu EFTA dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í nóvember að íslenska leyfisveitingakerfið fyrir innflutning á hrárri og unninni kjötvöru eggjum og mjólk samrýmdist ekki ákvæðum e e s samningsins ríkjum ber skylda til að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að framfylgja dómum EFTA dómstólsins því þarf að afnema til að tryggja frjálst flæði atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið óskaði í janúar eftir áliti á því hverjir möguleikar íslenska ríkisins væru að halda í núgildandi reglur um varnir gegn kampýlóbakter og salmonellu

fá greiningu á því hverjar afleiðingarnar yrðu ef ekki yrði farið eftir dómi EFTA dómstólsins í álitinu segir að afnema þurfi

því sé ekki heimilt að gera aðrar kröfur en þær sem eru í e e s reglum reglur um kampýlóbakter séu umfangsminni og því sé svigrúm til að setja reglur í Landsrétti enn fremur segir að hægt sé að færa góð rök fyrir því að heimilt sé að hafa í gildi strangari reglur um innlenda framleiðslu þannig væri hægt að halda í gildi núverandi íslenskum reglum um viðbrögð við slíkum sýkingum ráðuneytið hefur einnig hafið aðgerðir til að bregðast við dóminum viðræður

við e s b eru hafnar en fyrsti fundur fór fram ellefta apríl matvælastofnun hefur óskað eftir svokallaðri viðbótartryggingu vegna mögulegra salmonellu og

þá hefur einnig hafið opinberar sýnatökur til að kanna salmonellu og

ljóst er að sinni stjórnvöld ekki skyldu sinni að bregðast við dóminum getur þrennt gerst nýtt samningsbrotamál ESA gegn ríkinu skaðabótamál af hálfu innflytjenda og gagnaðgerðir af hálfu annarra samningsaðila formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis segir ótækt að þeir sem noti vegakerfið standi undir hærri hluta samneyslunnar en aðrir hann vill að hærra hlutfall

renni beint til vegaframkvæmda dregið var úr framlögum til vegaframkvæmda eftir hrun og eru fjárveitingar enn mun lægri en

tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu uppsöfnuð viðhaldsþörf er talin hlaupa á um sextíu milljörðum króna formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis segir stöðuna grafalvarlega

þetta er búin að vera áralöng þróun að komast á stað núna þar sem er orðið mjög dýrt að ná í skottið á okkur viðhaldslega

helmingur af tekjum ríkissjóðs vegna skatta af ökutækjum sem eru til dæmis olíugjöld og bifreiðagjöld rennur til vegaframkvæmda og annarrar

á móti hafa ýmsir sagt það verða einhverjir að borga samneysluna ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé ekki sanngjarnt að þeir sem þurfi að nota vegakerfi landsins þurfi að standa undir miklu hærri hærri

en þeir sem ferðast um á hjólum eða gangandi til dæmis endurskoða þurfi heildstætt hvernig vegakerfið er fjármagnað en það sem ég held að sé mikilvægt í þessu er að hækka verulega hlutfallið af þeim tekjum sem ríkissjóður fær af ökutækjum sem fara til nýframkvæmda vega og viðhalds vegakerfisins skammsýni einkenni málaflokkinn sem endurspeglist í því að ríkisstjórnin hafi nýverið veitt fjóra milljarða til vegamála úr varasjóði vegna óvæntra atburða þegar menn seilast í neyðarsjóð vegna

og ófyrirséðra atburða þá gerist það nú væntanlega í framtíðinni vegna annars en viðhalds á vegakerfinu sem er nú fyrirsjáanlegt öllum þeim sem fylgjast fylgjast með vegamálum framkvæmdastjóri FÍB hefur kallað eftir þjóðarátaki í vegamálum ég held að það sé ekki ofsögum sagt að ástandið sé þannig núna að það þurfi eitthvað annað en bútasaum og smáskammtalækningar jarðskjálfti af stærðinni sex komma fjóra reið yfir vinsælan ferðamannastað í Indónesíu í nótt minnst fjórtán hafa látist og yfir hundrað og sextíu slasast jarðskjálftinn var sex komma fjórar að stærð og reið yfir eyjuna laust fyrir klukkan sjö um morgun að staðartíma eða rétt fyrir miðnætti í gær að íslenskum tíma eyjan er um fjörutíu kílómetra austur af Balí og er vinsæl meðal ferðamanna ekki síst vegna fallegra stranda og gönguleiða ferðamaður sem var í fjallgöngu er á meðal þeirra sem létust skjálftinn hafði þó lítil áhrif á vinsælustu ferðamannastaðina á eyjunni talsmaður almannavarna í landinu segir að flest fólkið sem fórst hafi látist við

eða annað brak féll ofan á það tjöldum var komið upp til að hlúa að slösuðum í þorpinu Sembalun þar sem sjúkrahúsið varð illa úti í jarðskjálftanum þúsundir heimila hafa orðið fyrir skemmdum vegna skjálftans og sum hafa hrunið íbúi á eyjunni þakkar fyrir að fjölskylda hans er

skjálftanum fylgdu um sextíu minni eftirskjálftar sá stærsti var fimm komma sjö að stærð dæmi eru um að fólk hafi fundið fyrir skjálftanum í allt að hundrað kílómetra fjarlægð upptök hans voru á sjö kílómetra dýpi um fimmtíu kílómetra norðaustur af en hann olli ekki flóðbylgju skjálftar eru tíðir í Indónesíu landið er á svæði sem stundum er nefnt og liggur í hálfhring um Kyrrahafið minnisstætt er þegar um tvö hundruð og þrjátíu þúsund manns fórust í fljóðbylgju eftir jarðskjálfta af stærðinni níu komma einn á indónesísku eyjunni í desember tvö þúsund og fjögur lögregla fékk aðstoð frá björgunarsveitar við að reyna að í Reykjavík um miðjan dag tilkynningar höfðu borist um innbrot í hverfinu og nokkrir lögreglubílar voru sendir á vettvang einn var fljótlega handtekinn skammt frá og þýfi endurheimt úr tveimur innbrotum en annar þjófur var enn ófundinn lögregla gat sér þess til að jakki sem fannst á vettvangi tilheyrði honum hundurinn var því látinn þefa af flíkinni og rekja sporið tilgátan reyndist hins vegar ekki rétt og mannsins er enn leitað það er ekki oft sem fólk fjölmennir á ylströndina í Nauthólsvík þótt sólin skíni ekki það gerðist þó í dag enda var veðrið með óvenjulegasta móti

svo óvenjulegt að veðurfræðingur segir það ekki væntanlegt aftur í bráð segja má að veðrið sem íbúar á Suður og Vesturlandi hafa beðið eftir í allt sumar hafi loksins komið í dag en samt kannski ekki alveg það er vissulega búið að vera

mjög heitt hitinn hérna á höfuðborgarsvæðinu hefur farið yfir tuttugu og fjögur stig en sólin hefur hins vegar mjög lítið látið sjá sig nú er klukkan hálf fjögur

neinn bilbug á sér finna jæja og þó núna rúmum klukktíma síðar hafa spárnar ræst það er komin hellidemba það er byrjað að kólna og það eru bara þau allra hörðustu sem eru enn hérna á

það er búið að vera mjög óvenjulegt veður á landinu í dag já það er búið að vera eitthvað sem við sjáum alltof sjaldan finnst mörgum það er búið

loft yfir landinu ættað frá Evrópu og loksins fengum við lægðina hérna langt suður í haf sem dælir til okkar hlýja loftinu en því miður mesti hitinn í dag mældist þó ekki á suðvesturhorninu það er búið að fara í tæpar tuttugu og fimm gráður bæði á Tálknafirði og Patreksfirði og það er svona með því heitara sem gerist á þeim slóðum það er náttúrulega bara

ofan af fjöllunum og þá koma hnjúkaþeysáhrifin glögglega í ljós Óli segir að það sé kannski ágætt að hlýindunum hafi ekki fylgt sólskin það hefði getað orðið

Íslendingum um megn það er oft sem fólk fer að kvarta ef sólin verður of mikil í tuttugu og þriggja

verða ónotalegt þar fyrir utan sé afar ólíklegt að slíkar aðstæður skapist hér ef það verður logn og

sólskin og tuttugu og fimm gráður eins og fólk vill þá kemur hafgolan strax inn og hún kælir miklu meira en að fá svona hlýjan þótt það sé skýjað er einhver von til þess að við fáum fleiri svona daga í sumar þeir eru ekki sjáanlegir allavega í náinni framtíð en hæðin í Skandinavíu hins vegar er að hopa þannig að það veit þá á breytingar en hvað þær fela

sér það verður bara að koma í ljós seinna

sumar borgir í Evrópu hafa gripið til nýrra ráða til að hjálpa íbúum að þola þrálátar

prófað að setja upp sérstakar

líkt og vin í eyðimörkinni þar má leita skjóls eða kulda í þessu tilfelli sérútbúnir bekkir sem eru

með því að veita vatni úr Signu í þá og

bíður heitra borgarbúa stefna borgaryfirvalda er að ekki séu nema sjö íslensk stjórnvöld hafa ekki nákvæmar upplýsingar um hvar gjöld eru

innheimt á ferðamannastöðum ráðherra ferðamála vill að landeigendur hafi svigrúm til að skipuleggja og innheimta gjöld hún vill þó samræma gjaldtöku í þjóðgörðum gjaldtaka á ferðamannastöðum hefur raunar mótast með ýmsum hætti Skaftafell er eini áfangastaður Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem innheimt eru bílastæðagjöld á Þingvöllum er það einnig gert en gjald fyrir notkun

salerna var nýverið lagt af klósettgjöld eru þó víða innheimt meðal annars á friðlýstum svæðum þá hafa einkaaðilar tekið að rukka ferðamenn sjálfir á landi sínu sem hefur verið umdeilt og sums staðar dæmt ólöglegt kallað hefur verið eftir stefnu stjórnvalda um gjaldtöku á ferðamannastöðum ferðamálaráðherra segir að vinnuhópur skili brátt tillögum í þá veru með gistináttaskatt og þjóðgarðarnir eru

eru í ýmiss konar vinnu það þarf auðvitað að horfa á þetta heildstætt það

heldur þarf að horfa á myndina eins og hún er er ráðuneytið með

yfirsýn yfir það hvar á landinu er gjaldtaka og hvar ekki fylgjumst vel með hún telur að gjaldtaka ætti að vera samræmd í þjóðgörðum á hinn bóginn talar hún fyrir dreifstýringu og að landeigendur fái

svigrúm til að ákveða fyrirkomulagið ein regla eigi ekki að ná yfir alla

en nokkrir aðilar á höfuðborgarsvæðinu hvernig þeir vilja sjá ferðaþjónustuna byggjast upp og það skiptir máli að þeir sem bera ábyrgð á svæðum hafi þau verkfæri sem þau þurfa til að geta borið ábyrgð á þeim svæðum unnið sé að því að stýra ferðamönnum betur með gjaldtöku bæði til að vernda náttúru fyrir ágangi og afla tekna til að byggja upp ferðamannastaði og það fer kannski að koma tími á að við tökum afgerandi skref því þetta mun auðvitað þýða breytingar fyrir fyrir okkur öll hópur Spánverja hefur á síðustu vikum hjólað vítt og breitt um Vestfirði

að minnast Baskavíganna fyrir fjögur hundruð árum forsprakki hópsins segir að ferðalagið hafi verið einstök reynsla fyrir rúmum fjögur hundruð árum eða árið hundruð og fimmtán voru framin

fjöldamorð á Íslandi Spánverja eða

þegar hópur Íslendinga undir forystu Ara Magnússonar sýslumanns sem var betur þekktur sem Ari í ögri fór um og myrti

skipbrotsmenn sem komið höfðu hingað til hvalveiða

er forsprakki hópsins sem á síðustu vikum hefur hjólað um Vestfirði og myndað vináttutengsl við Vestfirðinga hann er að gera heimildamynd um ferðalag hópsins til þess að minnast þessa atburðar sem hann segir vel þekktan á meðal Baska

sínu í Súðavík eftir að hafa hjólað vítt og breitt um landið

dregið úr umhverfisspjöllum sem hefðbundnar valda talið er að hver kona noti um hundrað og þrjátíu kíló af slíkum vörum á ævinni nærbuxur sem eru hannaðar til þess að taka við og hægt er að nota aftur og aftur gefa konum nýjan valkost á blæðingum hver kona

notar um tíu til tólf þúsund stykki af

um ævina sem vega samtals um hundrað og þrjátíu kíló hvert dömubindi tekur fimm til átta hundruð ár að eyðast í náttúrunni

plasti í sjónum budduna og fyrir umhverfið við spörum umhverfinu fullt af rusli en svo eru líka þægindi í þessu þú ert bara í venjulegri brók sem er þægileg og þetta fer að verða eðilegri hluti af líkamanum heldur en einhver aðskotahlutur sem þú þarft að pæla í

sem blæðir efnið í buxunum er fjögurra laga en buxurnar eru þó ekki þykkari að sjá en venjulegar nærbuxur efsta lagið fjarlægir sýkla og dregur vökvann fljótt í

líður eins og þú sért þurr allan daginn annað lagið það heldur síðan þessum vökva og neðstu lögin eru vatnsheld

fjölnota bindi hafa átt vaxandi vinsældum að fagna undanfarin ár meðal annars vegna umhverfissjónarmiða flestar konur nota þó einnota dömubindi eða tappa þetta hentar þó ekki öllum þeir sem byrja á blæðingum snemma kannski níu tíu ellefu tólf ára þá getur verið erfitt að ætla að

eða túrtappa eða eitthvað slíkt eða jafnvel það getur feimnismál að þú sért á blæðingum og þá er einmitt auðveldara að vera bara í brók sem gróflega áætlað má gera ráð fyrir að hver kona eyði meira en milljón krónum í hreinlætisvörur vegna blæðinga á ævinni sig og gott að vera í þessu þú þarft ekki að fara nema tvisvar á túr og nota þetta og þá ertu búinn að borga kostnaðinn upp buxurnar fást ekki í búðum á Íslandi en hægt er að kaupa þær á netinu það frábæra við þessar brækur er

á blæðingar þá þarf þetta ekki að kyngreina þig á neinn hátt og líka fyrir óléttar konur það er hægt að fá

þvagleka líka frá og með fyrsta ágúst verður aftur hægt að hlaða niður af netinu teikningum af byssu sem hægt er að prenta út í plasti með þrívíddarprentara

tuttugu og fimm ára þegar honum tókst fyrstum manna að nota þrívíddarprentara til að búa til byssu sem hægt er að hleypa af þá var honum skipað að taka teikningarnar af netinu af bandarískum yfirvöldum höfðaði mál gegn ríkinu fyrir þremur árum þar sem hann bar fyrir sig tjáningarfrelsi málið endaði með dómsátt og

segist vera anarkisti og er fylgjandi því

að almenningur hafi skotvopnaleyfi byssuna er hægt að prenta út í ABS plasti sem er sama efni og legókubbar eru gerðir úr hún er ekki sjálfvirk og því lögleg í Bandaríkjunum leyfi þarf til að framleiða hana og selja útprentaðar byssur bera engin skráningarnúmer og því er ekki hægt að rekja þær mönnum ber ekki saman um hver áhrifin verði það var mikið um dýrðir á

Klambratúni í dag þar sem hátíðin kátt á klambra var haldin í þriðja sinn veðrið lék við hátíðargesti og boðið var upp á skemmtiatriði af ýmsu tagi

þrautabraut og

svo fátt eitt sé nefnt nokkrir létu ímyndunaraflið ráða för í búningamátun og andlitsmálningu og skelltu sér svo í myndatöku

borg þegar Paul McCartney tilkynnti óvænt um ókeypis tónleika í

klúbbnum með einungis nokkurra klukkustunda fyrirvara það var þriðja ágúst árið nítján hundruð sextíu og þrjú sem Bítlarnir spiluðu í síðasta sinn á tónleikum í

áður höfðu þeir spilað þar ótal sinnum áður en þeir urðu heimsfrægir paul McCartney kom þar fram síðast fyrir nítján árum en á fimmtudag kom hann aðdáendum sínum heldur betur á óvart um morguninn tilkynnti hann að hann ætlaði að spila í klukkan tvö eftir hádegi en aðeins hundrað sjötíu og fimm miðar voru í boði miðana var hægt að nálgast

án endurgjalds í miðasölu

fólk lét ekki hversdagslega hluti eins og vinnu verða sér fjötur um fót í kapphlaupinu um miðana líklega dreymir ófáa

allan heim um að upplifa slíka tónleika þau sem náðu miðum voru því að vonum í sjöunda himni með það

tónleikarnir voru á persónulegum nótum og voru símar bannaðir

vita er klúbburinn þar sem tónleikarnir fóru fram endurgerð af hinum upprunalega klúbbi sem var lokað nítján hundruð sjötíu og þrjú mcCartney sem er sjötíu og sex ára er hvergi nærri hættur og fer af stað í tónleikaferðalag í september

að veðri á morgun verður austlæg átt fimm til fimmtán metrar á sekúndu hvassast suðaustan til rigning við norðurströndina og skúrir um landið sunnanvert hiti verður á bilinu átta til átján stig Sigurður Jónsson

fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytið skoðar nú hvernig breyta megi öllu regluverki um innflutning á kjöti og fleiri landbúnaðarvörum eftir dóm EFTA dómstólsins í vetur málið hefur verið í forgangi hjá ráðuneytinu frá því dómurinn féll ástandið í vegamálum verður ekki leyst með bútasaumi

og smáskammtalækningum segir formaður umhverfis og samgöngunefndar Alþingis

hærra hlutfall ökutækjaskatta renni beint til vegaframkvæmda veður eins og var á Vesturlandi í dag er ekki fyrirsjáanlegt aftur í náinni framtíð segir veðurfræðingur hitinn fór yfir tuttugu og fjögur stig á höfuðborgarsvæðinu og enn hærra á Vestfjörðum hafa slegið í gegn um heim allan en þær gætu komið í stað umhverfisspillandi

hver kona notar um tíu til tólf þúsund stykki af tíðavörum um ævina bítillinn Paul McCartney kom aðdáendum sínum á óvart með ókeypis tónleikum í hinum sögufræga

klúbbi tónleikarnir voru tilkynntir með nokkurra klukkustunda fyrirvara og mun færri komust að en vildu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

alltaf á punktur is við þökkum ykkur samfylgdina þessa síðustu helgi júlímánaðar hafið það gott og sæl að sinni